والله أفظل يكون عندي قدرة أتكلم مع الحيوانات تخيل كم المعلومات والقصص اللي ممكن أسمعها منهم! كل حيوان له طريقة تفكير مختلفة وتواصلهم معانا يكون عجيب أما إذا تعلمت كل اللغات الأجنبية بيكون ممتاز بعد لكن التواصل مع الحيوانات يعطي إحساس خاص، ويخليني أفهمهم أكثر خصوصا حيوانات الأليفة. التواصل مع الكائنات كلها مو بس البشر بيكون شي مميز ويخلي الخ- الحياة أحلى.